Ní fu kóh taig áh taig naum kóh ain nih yáh sea li cui naum auh li ká taig la táh wi li chia tzá la jo gi oh co saing la jo gi oh lí-lí-lí ñiu féh ná-ná loh naum aing eh-eh aing noh áh ré shíh a náh síh áh yiu síh áh baig éh síh a nig éh laig la báh áh taig óh jóh láh ná-ná li chiah na ló áh na saun tzáh naig fu ko taig na suam la bá áh có-có naum láh táh wi jo la peig wi chaig láh áh ain goh buo gi táh cóh o ein aing góh eig áh jo na saum tzáh la cain. la cain tzá óh cháh yiu-yiu ñiu wi tzá jo main guin jóh fuih kaig shiu tsáh én aing dó ngó ko gi mü ko muoh áh lá-lá pein wi áh-áh-áh la chiug wi neig jó oh taig tzá la cain, la cain li, cuig tzá chaig ni féh chai ní peig cosain jóh oh saum tzá la cain la jo gi oh ko có wi láháh áh noh ñih táh Áh tóh tzá la cain chiú ñiu tzá ko jó tzá taih wi ain asi jóh taig tzá ain áh shiá wuin jo a jo láh taig nuam, áh jo oh la cain chiuh jóh toh cháh ah-ah ñi táh jóh kó jo saum jáh joh fui tain naum ain ah líh chiug la cain éh aing áh taig oh yia no báh nah ain nou ré, yiu, náh, auh áh níh éh do ñi shiah láh taig oh buoh tain naum ain chíh.